Mi ɓuran yiɗugo mi fina goɗɗo minana mo o nana am hakkilo am ɓuran wa waalugo ɓo mi wola nomiyiɗi.